Mpì ye ngani bi lè ko lòk ɓe shang ngan, shang ngàn ka lì fana. Mpì lokaci ce ɓe nenni met kɨ ngan ko dɨm gam yi ce kɨ ngan, ɓe shɨkshang ngàn sosei. Kɨ shang ngan ko nga cɨn shangshɨk, ko nga nyin gurm mwa te shang nga mpì ye nenni le ngan kà gam yi ɗa. Ɓang ɓe yi ɗa shang ngan. Mpì bi le ko nganɨ kɨ yal ɓe mu pò cɨn kɨ shɨkshang kɨ, le funu ɗo ɗa. Mpì lokaci ce ɓe gha met met met met gha da kun, ɓe gha kutɗɨ, ɓe gha kutɗi ɓa njà nyin tè kei, pi me mwa lè ngan nyi ɓe yi nyɨ jɨ gam ngan kwat. Kuma nenni met kɨ ngan yi ɗa ko dɨm gam ngan yi ɗa kwat, yi ce kwat, ɓang ɓa ni shɨkshang gha, ɓa sake kɨ nyin kɨ shìkshang. Ɓe nga nang gurm mwa ko mwà jɨ mwa cɨn shɨkshang ɗa kɨ ngan. Bi lè ko ner kɨ lè fana ɓe nga tongnɨ, ɓe po shang ngan ko nga lòk ɓà cɨn shɨkshàng ko nga nyin gurm mwa tè gam ngan, gam nganna ɗo ɗa. Mpì ye kaɗang kɨ gam gha ner kɨ yi ɗa, pak ce ɓe ngà jà cɨn yi gàk, ɓap, kwan, ɓe nga ɗa ru yi ce kwat, ɓe nga cɨn kwat. Mpì ye yi mwa, nen le yi mwa ngan ko mwa met pokin, ɓà njà cɨn shɨkshang ɗa kwat. Ɓang ɓà nyin kwat, ɓang ɓe shang ngan ɓe ngà lɨ te kai, wùni bi fan nyɨ nen pò met kɨ ngan, po met kɨ ngan mpòkin fa, mpì ye bi ye nen po cɨn kɨnɨ ngan mwa ɓe shangshɨk ngan sosei. Mpì ye kɨ shang ngan a, ɓe nga nyin, lokaci ce ɓe nga met lɨbi, kɨ nga dɨm nga ru lɨbi kɨ nga nyin shɨkshang fana tè wu ni nenni gam ngan kɨ yi fana. Mpì ye nyin yi fana mwa ngan ɓe met

Cɨn kɨ shɨkshang ɗa kwat, teni nen pò pɨn kam ngan, ko nga po met, nga po met nerɨ̀ yi ɗa mwa, ɓe rit ka nyin shɨkshang fana ye nenni tap lep fana ɗa, ko nyɨ shang nganni, ɓa ni shɨk shang ngan. laci ce ɓe mga cir nga cɨn ko nga nang go ce mwa kwat. Kò ce ɓe nga la bɨ ce mwa aha gàk, ɓe nga pɨn njèpmwa ka, ɓe nga pɨn ngò ce mwa tè wu ni yi fana nyɨ met kɨ ngan. Ko ce ɓe ngan kɨ bɨ ce shal ce kwà cɨn shangshɨk kɨ yi kɨnɨ ka, ɓe nga nyin shangshɨk fana te, ka, yi nyɨ jɨ gam ngan kwat ɗa? Ɓang ɓe shangshɨk ngan, kwà mwen aha ɓe shangshɨk ngan, mpì ye yi ye nen nyin ngan ɗa, ɓe shang ngan sosei. Kaɗang nen po nyin kɨ yi mwa mùn mpòkin lemet-lemet mpòkinni, ɓe mu man te kɨ shang mùn mpì ye pɨn kam mun ko met kɨ mun ɗo ɗa, ɓe mu tong ɓe shang mùn ko mu cɨn bɨ ɗa mwa ɓe shang mun, ko mù nyin shɨkshang funu nen teni eiy, yi fan nyɨ shang ngan dung. Ɓang ɓa nzuk, ɓang ɓà cɨn bi fana mwa shang-shang. Mpì ye kaɗang ye mu po cɨn kɨ bi mwa ɗang nɗin yi funu po met ka, ko mu cɨn bi mwa nen gam mun ka ɓe mun bù yal ko mù cɨn bɨ ce ka. Ɗang nen kɨ nyin pùs ye yi ye mpòkin gha kà jà gam yi ɗa kɨ nyok, ɓa lɨ nen tè ɗo gha dung. Ɓa ɗap bɨ ce ner kɨnɨ lok ka ɗa met ka da seyɨl nen, tà ni ɗo ngan kɨ yi ne ye gha met kɨ ngan ɗa mwa dung. Mpì ye ngan a po shang shɨk ngan kɨ yi ne a jɨ kɨ ngan kà gam yi ɗa mwa ɗa mwa, ɓe ɗo gha dung. Ɓa seyɨl nen fa, mpì ye met kɨ gha kɨ dɨm ru yi ye Gha man teni gha ɓe ru ka, ɓe neni dɨm ru kɨ gha. Mpì pak ce ɓe wun go ne wu yal kɨ mwa mwā, ɓe gha ni mwa zɨka, mwa ɗɨ ka, ɗang gha ɗa a ni ke gha ner kɨ yi ce, ɓe ke gha na ni neri yi ɗa, ɓe go ye kò ye wun kɨ mwa mwā ɓa ni mwa ka, mpì ye mwa ka. Mwa met. Ɓe gha lɨ te mɨ na nyi, nen cɨn nan rit dung. Met kɨ ngan ko dɨm ru kɨ ngan yi ce kwat, koo, ɓe nga, me ɗo nga me cɨn kɨni nen ne. Nga nyin shɨkshang nyɨ, mpì ye tong kɨ shang kɨ yi fa, ko nyi shang gha <hesitation> kwa ni ɗe, kwa dɨng kɨ cɨn kɨ shɨkshang ɗa mwa, ɓe shang ngha. Mpì ye kaɗang mu cɨn a, ɓe shang mùn. Nen kɨ met kɨ mun ɗang mu po nyin kɨ yɨlse nyɨ ka, ɓe nyi karan shang mun ka. Kaɗa yal po nyin kɨ yɨlse nen, ɓe nen te, ka, komtak nyɨ dar dung. Po ni kɨ nyin kɨ yɨlse nyɨ ɗa ɓe pò lɨ kɨnɨ te, komtak nyɨ ɗàr dung. Ɓa ni cir pɨn kam ngha lemet pokin ndɨr kwat. Ko cir kara kam ngha, ko cir le gha kwat, ka met ko shang gha kwat. To a jà cɨn a, ɓa pò seyɨl nenni, ka po nyin kɨ mbì ròt-ròt fa mwa, ka po nyin kɨ sekɨyɨl nen. A tè ka nen ne, ɗo gha dung o. Bi gha cɨn ɗa rit ɗan dung. Ɓa ni shang nen kɨ gha ɓang. Ɗang mu jɨ mu kat kenu kɨ yi ne nen le mwa mun, ɓe mu jù cɨn bɨ ce mwa shɨke. Mu cɨn mbì ròt-ròt funu mwa shɨke. Ko mu nyin shangshɨk ɗa nen ka, ɓe shang ka. Ɗang nen kɨ met kɨ gha, ɓe rit ka nyin shɨkshang nyɨ. Kwa nyin teni ey, kɨ met kɨ ngan, ɓe bɨ ɗa shang shɨk ngan sosei, ɓang ɓa cɨn, ɓang ɓa ni shang ɗo ɗa. Mpì ye yi fa mwa ɓe shang sosei, ɓe rit ko Mu tong ɓù tong ngò sekɨyɨl nen. Mpì ye yi po met kɨ mun mwa, ɓe mù lí te, ɗo gha dung nen mpì ya cɨn bi rìt-rit ngan ɓa ni mɨ na ɓe shang shɨk ngan dung. Ɓe nga nyin yɨlse fana ɗo ɗa. Mpì nyin yi mwa gha lemet-lemet mpòkin-mpokinɨ, ɓe ɗole ko nyɨ shangshɨk ngha. Mpì dole ka nyin rit fa nen fa te shang ngan dung. Kaɗang mu nyin nyɨ a ɓe neni, nyɨ ngò langsar mùn ko kɨ dinga lang sar mun lemet-lemet-lemet, mpòkin-mpòkin, ko nyɨ pɨn kɨ kam mùn mpì ye mun pò nyɨn kɨ shɨkshang funu nyɨ. Mu nyin kɨ rot funu nyɨ. Mu pò nyin kɨ yɨlse funu lemet dɨdɨr. Kaɗang mu nyin kɨ yɨlse funi shɨ yi funu ye la mun ko po met mwa mpokin mwa, ɓe kɨ shang mùn. Ɓe mpì ɗa ɗak-ka ɓe kɨ shang mùn. Ɓe ko mɨ na ɓe kɨ yal ɓe kɨ shang ngan dung. Mpì ye nen kɨ ru kɨ ngan, kɨ yi ne ce aha ɓe shang ngan sosei, ɓang ɓe shangshɨk ngan gàk. Ɓa te, ye yi fan nyɨ jɨ gam ngan kwatɗa. To beri nga nga nyin yɨlse nen ɗang. Ɓang ɓe yi ɗa shang ngan aha, ɓa mwen ɓang ɓe shang ngan ɗo ɗa, ɓe nga cɨn shɨkshang, ɓang ɓe shang ngan. <hesitation> yi fana shang ngan. Shang ngan ko yedda nga po tong mɨnɨ nyi, ɓe shang ngan, mpì ye neni kɨ kɨ nyin yi, yi fana kɨ gam. Nga ru yi mwa ɓe pò shang ngan gàk. Yi fana mwa met shang dɨm. Ɗang yi fana mwa met shang dɨm ɗa, ɓà pò lɨ kɨnɨ nen tè ɗo gha dung nɗe. Mpì ye bi gha cɨn ngan rir-rit ɗɨ, ɓe ɗo gha dung. Nga po sekɨyɨl nen te ɗo gha dung, mpì ye nen cɨn bi rìt-rit mwa ngan. Ko cɨn yi fan ɗa, ko yi ɗa mwa po-met, po-met, po-met, po-met, po-met, ko yi ɗa mwa shang ngan. Shang ngan aha, kwà tong ɓang ɓe Shang ngan. Mpì ye mu tong, ɗang mu tong ngò shɨkshang ka, ɓe go ye cɨn mun ɗa, kɨ cɨn kaɓang. Mpì ye nenni cɨn mun shang-shang, ko po nyin kɨ yi mwa mun, ɓe yi ɗa mwa shang mùn gàk. Kaɗang yè yi fana kɨ gam ɓà te ɗo nga dung. Nga jà ru yi gàk, bap, kwan, ɓà lɨ te ɗo ngha dung nen. Mpì ye mu tong ɗang mu po sekɨyɨl ngɨ <hesitation> yɨl nyi, kɨ yi ye nen po met kɨ mun ka, ɓe kɨ shang mùn ka. Ɗang mu tong ɗang nen po nyɨn kɨ yi ye mpòkin mwa mun, ɓe kɨ tong ko nyɨ shang mùn. Kwak nveng ko nyɨ shang mùn ko mù nyin shɨkshang nen. Mu tong ɗang mu ru, mu ru yi ɗa, <hesitation> ɗang mu nyin shɨkshang nen ka ɓe kɨ shang a? Pak ce mwa ɓa ni go ce mwa yal, yal mpìke nyet, ɗang yi kɨ go ɗa mwa ɗar ka, ɓe mwa mwa met mwa yɨt mun. Ɗang mun ye met kɨ mun, ɓe kɨ shang mùn kù cɨnɨ gàkke. Bi le ko mɨna kɨ yal ɓe shang ngan ka tè nga nyin shɨkshang kɨ yi fɨna ye nenni cɨn nàn ɗo ɗa. Ko kɨ cɨn ngan aha ɓe shang ngan aha bà nɗa cɨn yi fana ɗa mwa ɓe shang ngan mpì mpì tèko nga ni shang kɨni dɨr nen fɨna, ko nyɨ nyɨ karà kɨ pin kɨ kò mpòkin mwa ngan. Kaɗang ye kɨ shang ngan ko nga nyi yɨlse nyi, ɓe kɨ lep yi ɗa mwa ngan kwat lemet mpòkin nɨ, mpìteko yi ɗa mwa mwā nyi ngan kuwi shang ngan kwat. Bi lè ko nga po lɨ kɨnɨ nwùn ɗo ɗa. Kaɗang ye wuni, yi fu mwa gam ɗang po shang nwùn ko mɨna ye nga po ɗar mɨnɨ ko nga po lɨ kɨnɨ, ko pò shang ngan nyi, ɓe to, ɓe mù seyɨl nen. Mpì mɨna ɓe nga tong aha ɓe yi fana mwa po met ɗa ɓe nga po sekɨyɨl nen. Kwa ton g aha ɓe ngà po sekɨyɨl nen kɨ bi ye cɨn ngan. Mpì ye yi fa po-met-po-met ɗɨ ɓe, Mbì shɨkshang kà lɨ nen tè ɗo gha dung. Kwa lɨ nyɨ te ɗo gha dung. Ɓi gha cɨn ngan ɗa shang ngan dung. Ɓa ni kɨ shang nyɨ kwat, ɓe kɨ kara lɨ kɨ yi ce mwa mpokin. Mɨ go ce ɓe yal aha, ɓe yi kɨni mwa dung ka. Mɨ go ce ɓe dung. Mí go ce ɓe dung ka. Ɗang mun ne ye shɨ cɨnci ɗang yi fana nyɨ mwa met sòn-sòn nyi, ɓe nga lɨ te ɗo nyɨ dung. Kaɗang ye mɨ gha rù ko mɨ gha ɗi ɓe nyɨ shang gha ɓang, ko nyɨ shang ngan ɓang. Bi lè kwa po lɨ kɨni ɗo ɗa. Ka po lɨ kɨnɨ nwùn te, bi le ko yi fana fo shang ngan, mpì nenɨ pɨn kam gha ɗo gha rù kwà rù ɗa. Kɑɗang ye gha kɨ kam ka, ɓe gha ɓa met ka ru ka. Ɗang pɨn kam mùn ko mu ni yi ɗa mwa, ɓe mù lɨ nyɨ tè ɗo mùn dung. Yi ye po le kɨnɨ mùn mpòkin-mpkòkin ɗa mwa, ɓe mu lɨ nyɨ te ɗo nyɨ dung, mpì ye shang mùn. Shang ngan. Mɨna ɓe shang ngan aha. Shang ngàn sosei, ko nga mwen aha, ɓe shang ngan. Mpì ye yi fana mwa po met ɗa ɓe shang ngan. ngana po lɨ kɨnɨ nwùn ter yi nyia, yi fana nyɨ shang ngan. Mpì ye yi shang ngan sosei. Ye neni pɨn kam ngan ɓang. Ko pɨn mbì cɨn-cɨn mwa ngan ɓang. Ko nga pò cɨn kɨ bi mwa ɓang, ko yi ɓang ɓe yi ɗa mwa.